<noise> Ere nyandulluji meɗen bin autireji meɗen nafaji ɗe aweten. <noise> Kayno lati e wawi waɗugo to darake kantan fere mun no ira nyandulluji labi tati. Biyen joni maro, maro a wawi waɗugo ɗun maro wisiwisi ngel. A wai Waɗirgo ni nyir maro awai waɗogo ndi boyri. <noise> E maro e wawi heɗugo ira ɗun ɗon.